Nilulachcheꞌe dii bi yiyebo'o nini nini xshawaninaꞌ kaldro'o, per lida nibakaꞌraokeꞌe laꞌ ka nilo la ba bgantoni bgon atiraro tirchilio bgarawaꞌa chirka chitgusaka torgwelt kaꞌa ashichugsaꞌrorset gsalga bichiusaꞌ algaꞌ c̱hirkaꞌayin yugalñiñeꞌ <hesitation> chugni chugniꞌi orasichurortegllit yirar repueltiya puesaꞌkaꞌ shiklawt to llit diibaꞌayi. <hesitation>